Malaysinaaɓe e mawnina ñalngu Ramadaan e Hari Raya Aidilfitri, ina mbaɗa ñaamduuji gaadanteeji, ina mbaɗa kawral galleeji, ina mbaɗa kadi ñalɗi.